Eey, ina moƴƴi ɓurnude nguurdam aade e dow nguurdam daaba. Ko goonga ni fof jogii ko wonki kono noon nguurdam aade ɓuri tiiɗde e diine nguurdam daaba.